عشان انضف طاسة قديمة مش نضيفة اول حاجة بمليها مية مغلية واسيبها تغلي احط عليها شوية بيكربونات وسائل المواعين وشوية خل واخليها تغلي لحد ما تقفل وبعدها بدلق الماية اللي فيها وبعدين بسلكة خشنة وابتدي ادعك فيها بشوية سائل مواعين اي حاجة تكون فيها.